بجول له إيش فيك اليوم؟ شكلك تعبان إيش رأيك نطلع عجب الدوام نشرب جهوة، ونتجلم اسمع عدل؟ وإذ في مجال أساعد بفكرة، أو نصيحة ما أجصر الأهم إني أجف معاه وأبين له إني مهتمة.